Tu, diop, chon, tap, gay, shop, gach, gal, galds, chi, chiptu, chipdiop, chiptap, chipgay, chipshop, chipga, chipsgall, chipstson, gal, galbitubi, galbidiop, galbichon, galbitap, galbigay, galbishop, galbiga, galbi cho, galbishon, galbichi, galbichiptub, galbichopdiop, galbichipchon, galbichiptap, galbichipchonꞌ, galbichiptap, galbichipgay, galbichipshop, galbichipgaa, galbichipga, galbichipshon, galg gal, galgaltu, galgaldiop, galgalchon, galgaltap, galgalgayꞌ, galgalshop, galgalshon, galgalga, galgalshok, gal chontap.